Har xil masalan itning mashq qilishi degan tushuncha ancha g'alati. Sababi itlar kun davomida yetarlicha harakatda bo'lishadi. Unga ma'lim bir vaqt ajratish shart emas deb o'yliman. Va yana bu itlarning yoshiga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Yoshi o'tgan qari itlar kun davomida yosh itlarga qaraganda ancha past sust harakat qilishi mumkin.